Balaaŋ koy takk war nga koy xam, nga seetlu ko bu baax, ba jikkoom am ak naka la mel. Baax na ou baaxut. Jigéen balaaŋ koy takk. Nëkka na xol bi rafet, mu yaatu xam fi mooy dem, xam li muy def. Na em daal, bum bëri ay duggu dugg duggu di génn noonu. Jigéen bu baax laa wax de. Daŋay took sa kër yaay. <noise> góor bu la soxlaa ñów fekk la sa kër yaay mu mu waxtaan ak sa kilifa yi. Bu fekkee jigéen bu baax la noon ngay def. Waaye gis jigéen ci mbedd mi nii rekk walla seen tik-tok yile, xamoo jigéen bi lanla la àndal. Moo tax balaaŋ cee dugg daŋ koo war a seet. Noon ngay def ba takk jigéen.